Gamburger, gamburger go'shtini tayorlanishi judayam oddiy. Bunga biz <hesitation> go'shtni olib uni tayyor farsh shakliga keltirishimiz kerak. Va unga kerakli <hesitation> kerakli mahsulotlarni qo'shgandan keyin, uni dumaloq, dumaloq shaklda <hesitation> pechta pishirib olishimiz mumkin va bu gamburger go'shti tayyor hisoblanadi.